Kolm-dee printer tüütäs niimuudu, et tä <hesitation> pruuk plastmassi ja sis lämmistäs tuu üles ja lask tuu <hesitation> vällä. Ja sis <hesitation> kiht-kihi haaval nakkas toda uma plaadi pääle paika pandma.